إذا رجعت خمسين عامًا للوراء، نحب نشوف كيف كانت الحياة في الزمن هذا. نحب نسمع قصص من الكبار ونستمتع بالموسيقى والأفلام القديمة. نشارك في أنشطة ثقافية، ونتعرف على الناس من مختلف الأعمار. نحب نحتفظ بالذكريات ونكتبها في دفتر خاص، وبهذا نرجع للمستقبل ومعايا قصص جميلة.